tveir menn sem hlutu þunga dóma í svokallaða fyrir áratug sitja í varðhaldi grunaðir um

og skipulagða glæpastarfsemi samið hefur verið um þinglok við fjóra af fimm flokkum stjórnarandstöðunnar enn er ósamið við Miðflokkinn búist er við að afgreiðslu þriðja orkupakkans verði frestað þar til síðsumars sameinuðu þjóðirnar óttast að komið geti til átaka á Persaflóa eftir árás á tvö olíuskip í nótt Sádi arabar og Bandaríkjamenn saka

um árásina en yfirvöld í Tehran neita því þjóðarbúið verður af fimm milljörðum króna við það að skerðist um þriðjung útlit er fyrir þriggja milljarða samdrátt í útflutningstekjum á árinu sjávarútvegsráðherra er áhyggjufullur

hefur hopað um nærri fjögur hundruð metra síðastliðinn áratug samkvæmt mælingum barna og unglinga á Hvolsvelli þau fóru með forsetum Íslands og Þýskalands að

gott kvöld

við rannsókn á umfangsmikilli framleiðslu á sterkum fíkniefnum hlutu þunga dóma í svokallaða fyrir áratug rannsókn málsins er í eðlilegum farvegi segir yfirlögregluþjónn lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sendi frá sér yfirlýsingu um helgina þar sem fram kom að fjórir hefðu verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald mennirnir eru grunaðir um framleiðslu á hörðum fíkniefnum og peningaþvætti í tengslum við skipulagða glæpastarfsemi samkvæmt heimildum fréttastofu eru tveir þessara manna Einar Jökull Einarsson og Óskarsson sem hlutu þunga dóma í

svokallaða sem kom upp í september tvö þúsund og sjö einar Jökull var dæmdur í níu og hálfs árs fangelsi og Alvar í sjö pólstjörnumálið vakti mikla athygli enda var það þá stærsta

tæpum tuttugu og fjórum kílóum af amfetamíni fjórtán kílóum af e

og sautján hundruð e töflum til landsins með skútu sex voru ákærðir í málinu á sínum tíma fíkniefnunum var pakkað í Danmörku og síðan komið fyrir í skútunni tveir menn sigldu síðan skútunni yfir Atlantshafið fyrst til Hjaltlandseyja svo til Færeyja og loks Fáskrúðsfjarðar þar sem þeirra beið sérsveit

og fjölmennt lögreglulið í ljós kom að lögreglan hér á landi ásamt lögregluyfirvöldum í öðrum löndum hafði fylgst með ferðum þeirra um nokkurt skeið Karl Steinar Valsson yfirlögregluþjónn vildi ekki tjá sig um málið en sagði þó að rannsóknin væri í eðlilegum farvegi samkvæmt upplýsingum frá Héraðsdómi Reykjavíkur

kveðnir upp á föstudag daginn sem mennirnir fjórir voru handteknir ekki er þó endilega víst að þeir úrskurðir tengist allir þessu máli en fram kom í tilkynningu lögreglu um helgina að húsleit hefði verið gerð á níu stöðum samið hefur verið um þinglok við fjóra af fimm flokkum stjórnarandstöðunnar enn hefur ekki náðst samkomulag við Miðflokkinn Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir er á Alþingi af hverju

samkomulagi við fjóra af fimm stjórnarandstöðuflokkum um hvað

samstaða um hvernig við ljúkum

fyrir okkur innflutning á fersku kjöti

fram á að þær virki

í síðustu viku að

ið heyrið er allt að gerast utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir að Íranar standi að baki grímulausri árás á tvö olíuskip við Persaflóa í nótt Íranar neita þessu óttast er að árásin gæti orðið kveikja að átökum á svæðinu mikill eldur kom upp í öðru skipinu sem er í eigu norsks

skipafélags engan sakaði en ekki er vitað hvernig árásin var gerð eigendur skipsins útiloka ekki að tundurskeyti hafi verið notað bæði voru þau rétt við

sem er mjótt sund milli Persaflóa og

er mikilvæg siglingaleið þar sem um tuttugu prósent af allri olíu heims fara þar um tveir þriðju af olíunni sem fer um sundið eru frá Sádi Arabíu en yfirvöld þar saka um að hafa verið að verki stjórnvöld í Íran neita því

ástandið á svæðinu er eldfimt og óttast er að atvikið gæti jafnvel orðið kveikja að átökum vaxandi spennu hefur einnig gætt í samskiptum Írans og Bandaríkjanna ekki síst eftir að Bandaríkjastjórn ákvað að setja enn frekari viðskiptaþvinganir á Íran fyrir um mánuði nú á sjöunda tímanum tók

utanríkisráðherra Bandaríkjanna undir ásakanir Sádi araba og sagði stjórnvöld í Íran standa að baki árásinni sem hann kallar þriggja milljarða króna samdrátt í útflutningstekjum á árinu vegna minni kvóta sjávarútvegsráðherra segist ætla að fylgja að mestu leyti ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar sem kynnti veiðiráðgjöf í dag Hafrannsóknastofnun vill minnka ýsukvótann um tuttugu og

prósent sem eru rúmlega sextán veiðihlutfallið var lækkað því að gamla reglan var ekki talin sjálfbær en einnig var spáin frá síðasta ári hún gekk ekki eftir það var þess vegna umtalsverður samdráttur í ýsu tap í útflutningstekjum vegna þessa er rösklega fjórir milljarðar á ári samkvæmt útreikningum Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi á móti er lagt til að

kvóta á þorski en stofninn hefur ekki verið stærri í um sextíu ár þorskkvóti verði aukinn um þrjú prósent eða t æplega átta þúsund tonn sem skili þriggja milljarða aukningu í útflutningstekjum á ári

siglir lygnan sjó og mun líklega vera á þessu bili á næstu árum sjávarútvegsráðherra segir

mér finnst allar líkur til þess að við fylgjum ráðgjöfinni að stærstum hluta

fer minnkandi og Hafró leggur til tólf prósentum minni kvóta eða sem nemur tvö þúsund og átta hundruð tonnum sem myndi allt að eins og hálfs milljarðs samdrætti í útflutningstekjum því er útlit fyrir alls þriggja milljarða króna samdrátt í útflutningstekjum á árinu ef einungis er tekið tillit til botnfisks og hryggleysingja ásamt síldinni þá eru blikur á lofti í nýliðun ýmissa Hafró hefur mestar áhyggjur af gullkarfa blálöngu hlýra og skötusel það er áhyggjuefni hvernig nýliðun í þessum stofnum er nokkrum sérstaklega gullkarfa og skötusel Guðmundur útilokar ekki að loftslagsbreytingar hafi áhrif þær geta verið hluti af

þessu hversu mikið er erfitt að segja kannski erum við að fara í einsleitara Heiðrún Lind Marteinsdóttir framkvæmdastjóri heilt yfir nokkuð jákvætt

Bretlands afgreiddi í dag beiðni

Wikileaks framseldan vestur um haf en segir endanlega ákvörðun

í höndum dómstóla stofnaði Wikileaks árið tvö þúsund og sex hafa samtökin birt fjölda opinberra leyniskjala tvö þúsund og tíu birtu þau mikið af leynigögnum tengdum stríðsrekstri Bandaríkjanna í Afganistan og Írak þar á meðal myndskeið sem fyrst var birt í fréttum RÚV þar sem hermenn í bandarískum sjást ráðast á almenna borgara í Bagdad mánuði síðar var bandarískur hermaður að nafni Chelsea Manning handtekinn fyrir að leka

og hún síðar dæmd í fangelsi fyrir njósnir sama ár gáfu sænsk yfirvöld út handtökuskipun á hendur eftir að tvær konur sökuðu hann um nauðgun tvö þúsund og tólf úrskurðaði Hæstiréttur Bretlands að hann skyldi framseldur til Svíþjóðar en þá fékk pólitískt hæli í sendiráði Ekvadors í Lundúnum í apríl á þessu ári var svo handtekinn innan veggja sendiráðsins á grundvelli ákæru á hendur honum í Bandaríkjunum bandaríska dómsmálaráðuneytið segir hann sekan um samsæri um þjófnað á gögnum úr tölvum hins opinbera í samstarfi við Manning alþjóðasamband blaðamanna og Evrópusamband blaðamanna hafa fordæmt ákæru bandarískra stjórnvalda og segja hana gefa hættulegt fordæmi sem nota

megi til að ákæra blaðamenn sem sinni því hlutverki sínu að upplýsa um mál sem varða almannaheill í dag samþykkti innanríkisráðherra Bretlands beiðni bandarískra yfirvalda um að framselja Kristinn Hrafnsson ritstjóri Wikileaks segir að látið verði reyna á framsalið fyrir öllum dómstigum í Bretlandi

Íslands og Félag fréttamanna fordæmdu í dag ákvörðun innanríkisráðherra Bretlands alþjóðasamband blaðamanna greiðir atkvæði um ályktun á morgun það kom

forseta Þýskalands á óvart hversu hratt

samkvæmt mælingum barna og unglinga í Hvolsskóla hefur jökullinn hopað um nærri fjögur hundruð metra síðastliðinn áratug dagurinn hófst í Hellisheiðarvirkjun þar sem Steinmeier kynnti sér virkjunina og

íslenska aðferð við að binda koltvíoxíð í bergi með niðurdælingu þaðan lá leiðin á Hvolsvöll og síðan upp

að Sólheimajökli að skilti sem nemendur Hvolsskóla settu upp fyrir nokkum árum hopað um tugi metra á ári og þetta er

hraði börn af Hvolsvelli hafa fylgst með rýrnun jökulsins síðustu ár og leiddu forsetana og fylgdarlið í allan sannleikann um það hvaða áhrif svona hröð rýrnun hefði jökullinn hefur hopað þrjú hundruð sjötíu og níu metra frá tvö þúsund og tíu og hann er núna í sex hundruð

níutíu og sjö metrum frá skiltinu okkar og þegar við byrjuðum var hann í þrjú hundruð og átján metrum svo þetta er alveg gríðarlegt hop Guðni og

gengu að lóninu við jökulinn sem stækkar ár frá ári og fer að þrengja að gönguleiðinni að

vill nýta ferðina til að vekja landa sína til umhugsunar um áhrif hlýnunar jarðar þegar þegar mælingar nemenda Hvolsskóla hófust tvö þúsund og tíu var ekkert lón sjáanlegt og því eru breytingarnar miklar á þessum stutta tíma á þessum tíma ég fór fyrir fjórum árum hann fyrir þremur þá gerðum við mikið hop þetta var og hversu

merkilegt þetta verkefni væri en ég held að núna í dag séum við að horfa til baka og gera okkur grein fyrir því hversu merkilegt þetta var og hversu heppin við erum að fá

að vera partur af þessu til þess að sjá hvað er að

um jörðina okkar því þetta er bara hræðilegt boris Johnson fékk flest atkvæði í fyrstu umferð atkvæðagreiðslu þingmanna í breska Íhaldsflokknum um

næsta leiðtoga á eftir honum kom

með þrjátíu og sjö atkvæði þrír frambjóðendur fengu færri en sautján atkvæði og heltast úr lestinni þar á meðal eru einu konurnar sem voru í framboði Esther

í næstu viku verður kosið á milli þeirra sjö sem

og svo koll af kolli þar til tveir frambjóðendur eru eftir tekur svo við stjórnartaumunum þann tuttugasta og annan júlí tugir björgunarsveitarmanna eru nú saman komnir við Þorlákshöfn til að gróðursetja nýjan skóg þar er

betur en við þorðum að vona

skotin seldust upp

blíðviðri einkum sunnan

og vestan til á landinu

hiti verður víða um

heldur þungbúið og svalt á norðausturhorninu Hrafn Guðmundsson segir veðurfréttir að loknum íþróttum og í Kastljósi kvöldsins er fjallað ítarlega um deilu Ísraels og Palestínu fréttamenn

RÚV þeir Björn Malmquist og Freyr Arnarson fóru til Ísraels á dögunum og ræddu við sérfræðinga og almenna borgara á Vesturbakkanum

íþróttafréttirnar hér á eftir við skulum líta á það helsta sem

íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætti Finnum í vináttuleik ytra í dag það vantaði ekki mörkin í fyrri leik dagsins á heimsmeistaramóti kvenna í Frakklandi og Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari í handbolta segir stigið

tveir menn sem hlutu þunga dóma í svokallaða fyrir áratug sitja í varðhaldi grunaðir um

og skipulagða glæpastarfsemi samið hefur verið um þinglok við fjóra af fimm flokkum

stjórnarandstöðunnar enn er ósamið við Miðflokkinn búist er við að afgreiðslu þriðja orkupakkans verði frestað þar til síðsumars sameinuðu þjóðirnar óttast að komið geti til átaka á Persaflóa eftir árás á tvö olíuskip í nótt Sádi arabar og Bandaríkjamenn saka

um árásina en yfirvöld í

neita því þjóðarbúið verður af fimm milljörðum króna við það að ýsukvóti skerðist um þriðjung útlit er fyrir þriggja milljarða samdrátt í útflutningstekjum á árinu sjávarútvegsráðherra er áhyggjufullur sólheimajökull hefur hopað um nærri fjögur hundruð metra síðastliðinn áratug samkvæmt mælingum barna og unglinga á Hvolsvelli þau fóru með forsetum Íslands og Þýskalands

í dag þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu og alltaf